Daabaa fuu ɗo woni ɗoo Alla ana hokki ɗun no waawri. Ɗi mbeeyan ɗi kultaa koyɗe majje ana mboowi kaaƴe ɗee. Fay huunde duu heewaa ko waɗta ɗun. Won daabaaji yogaaji ana mbaawi wuurde Afrik ɗi mbaawa wuurde Aasii. Won yogaaji duu jon kaa hono non e banndun.